Yandepuereko ñañomopeti mopetirami yaiko jare jupi yaiko <noise> esa jukurai yaiko yave yande ñanereta okuakuata mbaetiyave kua maenunga <hesitation> mopeti rami yaiko teta ipopeyave ngaraako mbae yandepuere yayapo